مرغان د الله پاک د موجوداتو څخه هغه ډله ده چې د ژوند ډېره برخه یې په هوا کي تیریږي. ځیني مرغان د هوا د تغیر په اساس د نړۍ د مختلیفو سیمو څخه مهاجرت کوي تر څو داسي ځای ځانونه ورسوي چیري چې ورته کافي اندازه خوراک وي او هوا ورته مناسبه وي. زما په فکر دوي د خپل خواصو په اساس، د هوا د ګرموالي او یخوالي په اساس او د باد په اساس باندي خپل لاره پیدا کوي.